Noruega pos la verdá es que tengu estau ya dos o tres vezis. La ei corríu d'arriba abaxu en cochi i ara en Aneru ei andau palas Islas Lofoten. Noruega es un país qu'es un exempru de cómu devía de sel un país. Puei sel caru peru a trocu tolas cosas están bien preparás i la genti es fabulosa i con muchu respetu. L'exempru de qu'el mundu puei sel un sitiu mejol, abondu mejol.